باش نغسلوا أسنانا بطريقة صحيحة، نشدوا البروسة دونتا عنا، نحطوا فيها شوية دونت فريس، ونحكوا أسنانا من الفوق للوطة بالنسبة للفك العلوي، ومن اللوطة للفوق بالنسبة للفك السفلي، ما ننسوش ندخلوا البروسة للتزروس الدخلمين، حتى هي نفس الشيء، من اللوطة للفوق بالنسبة للفك السفلي، ومن الفوق للوطة بالنسبة للفك العلوي.